कोहरों जब च्छावज, सुबे-सुबे बहुत कोहरों रज, अगर आपन बहार निकलांगा। तो सुरिय की रोषनी भी नहीं दिखग, लोगन का असो अंधेरों लग, की सामन काई छे। वो भी समझनी पड़तो, गाड़ी, गोड़ा, वहान चल ज, उनको भी समझना नहीं आउतो। की रास्तो कहा छे, काई नहीं, उका से भोग सारा वेक्ती नहीं, तो कुछ खत्रों भी कोहरा से हुई जाज। तो कोहरों असो रज, की बिल्कुल एक जसो धुमा जसो च्छाएलो रज। की बेक्ती कहा, उका खड़ो रज, उका सामना, उका बस कोहरों थद देखाज।। उका बाद में उका कुछ भी नहीं दिखतो, की कहा रास्तो छे, की कहा वहान आई जाई रोय। कोहरो अशोचे फिर थोड़ा सो सूर्य की रोषनी निकलाज फिर धिरदीर कोहरो हाटा जाये।